Gonngon timaatir kam e kon neeɓa to koy maɓɓitaaka, to ngel maɓɓitaama e waaway ndesaa-ngel to freezer hakkunde balɗe jowi yahki joweeɗiɗi, to ngel maɓɓitaaka boo, a waaway ndesaa-ngel to freezer maa hakkunde duuɓi ɗiɗi, yahki duuɓi ɗiɗi e lebbi jowi, ko heewta kuutiraa-ngel, ammaa ɗum wona freezer ɗum.